Oyi dia mu <hesitation> oyi va Tayiland be curulu awe webin oro bu'ɛ si a ba mu'ani na awe vɛ in mide yoro doso ba ma nuwo mu sin ba na ma tete mu boni tayilande mu boni tayiland ma tete